<noise> Haricot vert sy akoho no sakafo nohaniko farany teo izao a, dia nalaiko ny a- akoho dia nendasiko a, dia narotsako ilay haricot vert dia notenehana kely dia nohanina.